فشده الصوت كثيرًا واتجه للغابة بحثًا عن مصدر الصوت الجميل والعذب الذي لم يسمع <hesitation> الذي لم يسمع مثله مسبقًا فعندما اقترب واقترب وجد ان الصوت يزداد وضوحا فعندما <hesitation> انتزع غصنًا من الاشجار رأى ارنبًا يعزف ذلك اللحن الجميل وعندما اقترب منه <hesitation> وكاد ان يمسك ذاك الارنب استيقظ من النوم.